د انسان شخصیت هره ورځ څه ناڅه بدلیږي. په همدې اساس ویلای سو چې یو انسان کولای سي چې خپل شخصیت بدل کړي، خو ځیني داسي خویونه سته چې هغه وخت او کار ته ضرورت لري. که چیري یو کس وغواړي چې خپل د شخصیت ځیني اړخونه تبدیل کړي، کولای سي خو دی باید لوموړی خپل ځان ښه و پیژني او بیا ورسته پر بدلون کار شروع کړي. د شخصیت بدلول کم خاصه خبره نه ده او یو کار دی چي هر څوک یې کولای سي